Fomba fifandraisana biby madiniky, biby madinika be de ôhatra hoe visika zany, visika na de sy lavaka raika ake vô misy ananjy fa samy managny lavakananjy de miaro zareo ami tany andiananjareo, ôhatra hoe misy faikam-pary avy hoanigny igny, de mivoretaka akeo izy, de raha kôfa misy hoe raika lasany igny misy entagna tokony lasany de mitambatra izy de miaraka mibata an'igny an de magnatitra an'igny an ami toeragna tokony itondrany ananjy akany.